Ciiwirgel ndiyam laaɓinirta ndiyam so tawi kala tuundi ina wonnoo e ndiyam so tawi a siwii, ko ndiyam laaɓɗam ɗam tan telloto les. Kala ko tuumni heddotoo ko dow. Firti ko ndiyam tan waawi rewde e ciiwirgel he kono goɗɗum waawaa rewde hen. Waɗde ndiyam ɗam tan telloo les ko heddino, wonnoo e nder ndiyam ko ɗum wona dow.